Hannde hannde kaa, laataade ƴoƴuɗo oo ɓuri moƴƴude. Sabbi a anndan haaju maaɗa, a anndan njeertoɗaa. So wanaa ɗun so a laatiima neɗɗo anndaaɗo sanne sanne, torla mun ana heewi sanne sanne. <hesitation> a tawan yimɓe konnaaru mun en ana heewi. A tawan aɗe tappa becce maa, an aɗe yaara ɗo njettiɗaa tawee a yettaaki.